اه نجول أن مكونات السيارة أن هي تتكون من محرك وتتكون من هيكل معدني والسيارة تتكون من جمم تتكون من بطارية وفيها مكيف وفيها <hesitation> دومان سواجة، كل هذه مكونات السيارة وحيت أنهن يشتغلوا مع بعضهن ويخل السيارة تمشي ومريحة للسواج.